Manana dimy taona zaho mba hiomanako <hesitation> mpandresy aminà i- mpilalao eseka, de zaho mila fantariko alohakany hoe ino i <hesitation> lalao zany, zahanako amin'internet, zahanako vidéo, karakory fomba filalaovan'jareo ananjy? De ianarako koa izy de rehefa mahay za de mandeha mifaninana aminà hafa de hoe mandresy am'zainy avy akeo de lasa zaho le tegna mpahay ananjy.